हेयर ड्रायर एक मशीन होई छे। ओकरा से बाल सिखाई जाई छे। एकरा से गरम हवा निकले छे। जे बाल सूखावे में मदद करे छे। ईहू बिजलीये से चले वाला। उपकरण छे जो बैटरी आऊ। सूरज के ऊर्जा के उपयोग। करके चले जाय छे।